Si putess viaggià me ne jess in Africa. 'A quann sò piccirella m' piace, mi piace assaje. M' piace l'idea 'e fa pur volontariato <hesitation> e 'e putè aiutà 'a gent. Però non è l'unico post arò m' piacess 'e ji. Pecchè per esempio m' piacess 'e ji pur in America e nun 'o sacc, come 'a California <hesitation> ma pure a New York. Quindi m' facess verament tutt 'o gir, ma p' nun, p' nun ne parlà poi 'e l'America del Sud, è li vuoi mettere? <hesitation> Ca so curios pecchè vuless verè comunque 'a cultura loro, le abitudini, ceh, proprio comm magnan, comm fann amicizia tra di loro. Poi parlano tanto 'e povertà. Ad esempio lì 'o Sud America, eh ma io 'a vuless verè 'a puvertà che sta là. Perchè, 'a delinquenza chiù che povertà. <hesitation> Poi aggio semp pensat ca, che sia l'America, che sia <hesitation> l'Africa, ma pure fos- foss interessata tipo ji <hesitation> in Giappone, pur m' piacess. <hesitation> Pecchè uno chiù viaggia, chiù <laughs> s' fa 'na cultura no? Arapre 'a mente e qundi è chest 'a grande oppotunità, perciò vuless viaggià, cunoscere e fà tanta esperienza pecchè secondo me è un motivo di richezza proprio.